Mi do hula bosaaru Ngam medi ngatugo am ha jungo wakkati mido petel mi tonyi bosaaru sai sakiti am mido dogga mi do'i, ndu yotti dow am ndu gati am sai ndu wailiti ndu doggi.